Sarotra be ny hamantatra hoe adiny firy eo no laniko hivezivezena mandritra ny heriandro fa, amin'ny ankapobeny aloha tsy latsaky ny adiny fito satria isanandro izany an, mila mandany eo amin'ny adiny iray eo: telopolo minitra mandroso, telopolo minitra miverina. Aty amin'ny firenena misy ahy manko an, ratsy be ny lalana, dia feno fitohanana ny fifamoivoizana. Dia fara-fahakeliny izany ianao raha hivezivezy eto amin'ny tanàna dia mandany eo amin'ny antsasakadiny eo. Ny mandeha izay an, fa ny miverina mandany eo amin'ny antsasakadiny eo koa.